Mandeha mividy hagnina aminà supermarché zaho na a bazary any de misy karazany enina akeo a, raha ohatra hoe a barazy zaho a de mividy mofo zaho a mividy ro zaho a de mividy vary, de raha ohatra ndraika zaho amy supermarché an mividy kk pigeon zaho a de mividy jus zaho a de mividy siramamy.